Bueno, e̱ste̱e̱, rí e̱ste̱e̱ rí na̱ñu̱ú khiin nda̱ñu̱úlo̱ xu̱kú rá, e̱ste̱e̱, guaꞌdaaxo̱ꞌ xx mbáa xu̱wánꞌ, e̱e̱n, ndo̱ yáá nu̱ri̱yíi̱xo̱ꞌ, ikhaa̱ na̱gi̱ꞌdu̱u̱n jndo xó rí na- nandrákaa̱ cháꞌuu̱n, mí wíí naꞌbóo̱ naꞌnii̱. ndo rí najáñuu̱ mbo̱ꞌ, mangaa xó naꞌñuu̱ ss xó rí na̱ju̱mu̱u̱ rí nagíꞌnuu̱ tsí nu̱ri̱yíi̱xo̱ꞌ rá, na̱ju̱mu̱u̱ rí najiꞌnáaꞌxo̱ꞌ. E̱ste̱e̱, mbáko mbá miꞌtsú, ste̱e̱, winitsíi̱ ꞌne mbáa i̱mba̱a̱ xu̱wánꞌ, xó neꞌkho̱ nigíꞌnuu̱ ná xúmii̱ niwetso. E̱e̱n, mí ni̱gi̱ꞌdu̱u̱n xóo ndi̱-ndi̱ya̱áxo̱ꞌ lá ikháanꞌxo̱ꞌ rí ni̱ꞌkha̱ eduu̱. Míí a̱ꞌkhue̱n rí na̱ꞌkha̱ ju̱mu̱ꞌ ikhúúnꞌ rí nuñíi̱ na̱ju̱múu̱ mangii̱n rí, e̱ste̱e̱, rí nagíꞌníi̱ o na̱a̱ naꞌne- michu̱u̱n inúu̱, naꞌne na̱ꞌ nuñíi̱ sentíír, e̱ste̱e̱, xúgíí rí, por ejemplo rí ikháanꞌxo̱ꞌ nu̱ñíi nu̱ñúu̱xo̱ꞌ rá, e̱e̱n kréo̱ que mangii̱n xu̱kú nu nduyáá, ste̱e̱, rí nu̱ñúu̱xo̱ꞌ. Por ejemplo, mbá miꞌtsú mangaa mbáa xede̱ ni̱-ni̱rákaa̱ xó ningátíi̱ ni̱i̱ nigíꞌnuu̱ ninguxi̱i̱ rá, ningátíi̱, mí ndo̱ yáá ni̱tu̱xii̱ ni̱ꞌkha̱ eduu̱ rá, nda̱wa̱á ndi̱ya̱áxo̱ꞌ rí, e̱ste̱e, tál neꞌkho̱ nigíꞌnuu̱, e̱ste̱e̱, niñawúu̱n rá, xúgíí e̱ste̱e̱ rí ni̱ka̱a̱ xpát <hesitation> a khaa itsí ná ni̱rákaa̱, e̱ste̱e̱ niñawúu̱n mí ne̱ꞌkha̱ eduu̱. Míi mangiin khiin mbáa khaa, ikhaa máꞌ rí i̱ꞌwíin xu̱kú, jndo xó rí nuñíi̱ sentíír guaꞌdáa̱ má ikhii̱n mangii̱n khiin, rí mu̱ꞌthánlóꞌ rá, rí sentimiento rí guáꞌdáa̱, e̱ste̱e̱, nnn nu̱u̱-nuñíi̱ sentíír ne̱, porque mbaꞌa miꞌtsú nda̱yo̱o̱ rí e̱ste̱e̱ na̱ꞌkha iya edúu̱n, tsiánguá tsí ni̱to̱ꞌo̱o̱n nááska, o nuñíi̱ sentíír mangii̱n rí xó rí nu̱mbe̱ye̱e̱ꞌ mangii̱n.